Toh kalay kaŋ dumo bor ga bay day i ga baa gumo. Kala day ay ma ci cinday waŋkaŋ yaŋ ay ga hin ka ci. Ni di kwaaray goono, Biiri goono, Cangare goono, Say goono, Ciray goono, Boogu goono, haikulu goono day ikulu kala yaŋ no day ni di gunguri waŋkaŋ day ga hima gunguri wane goono, kala laabu wane goono day a kulu day siminti wane goono kala ikulu day kala yaŋ no day baŋkaaray bumbo ra i ganda waŋkaŋ goono kala-kala day i goono ga taŋ. Waŋkul dumi goono ni di waŋkaŋ ni ga di a kala ga hima nda waŋkaŋ i ga tuusu boŋgo ga a goono, waŋkaŋ i ga tuusu ganda dai haikulu goono day yeeni izey bumbo tangarey din mo ra kalay dumo goono. Ikulu goono, Biiri goono, ikulu, ikulu kala yaŋ nooday kaŋ goono day ga taŋ. Ikulu kalay goono ni di ma di wana bulaŋgay ga bumbo kala yaŋ dumi goono, wace-wace goono, Say goono, ikulu goono ikulu kala yaŋ no kaŋ go ga taŋ day, waŋkaŋ dumo ni ga ba kulu a ga no ni ga day. Waraw goono, ikulu goono day ikulu kala yaŋ no. Da booyi ra bumbo kalay dumay goono, ikulu kaŋ dumi ni ga ba hay tuuri ɲyaŋey ra bumbo ni di i gonda waŋkaŋ yaŋ gonda ɲgay kala kaŋ day waŋkaŋ ni ga ba kulu ga te ni se, waŋkul goono ba kalay dumo ra.